˂noise˃ mitarigny biby agnaty tragno, ie manjary atô fô, izy fôgny mila karakaraigny tsara be izy aveo na hanigny, sasagna, atao madio tsara be, fô izy ka fa tsy vita edy mikarakara azy aleo tsy mitarigny fa manjary mampijaly biby fô